Sɛ mara memfa mfe pͻtsee bi a menyi bɛgye ho paa dze a, nna ano dze mebɛfa mfe a dɛm ber no obodur no nna ebia meya eduosia rokͻ no. Dɛm mfe no mu no, mususu dɛ dɛm mber no nna medze m'edwuma nyinara aba ewiei ma mowͻ ahomgyee mu ma berɛ a m'aberɛ nyinara dɛm ber no nna meretsew no do aba. Iyi bɛma m'ahomgye no wͻyɛ me dɛw yie ankasa.